Lalaito yanayi chanji, dotoradabaji, godi bo, dobo tak. Dotadabaji torojini, dabaji ono de les leti. To gulum nasi do, dito do gondi botayasi, gamu holo go gulum. Gondi goni dido leti bo, dito do peon nasi do gade dapit hadi doa. Gamja angol wakdoodan sosai.